Ndreto aby moa ñy karazany ñy fanatanjahan-tena teany ñ'olo aminy ñy firene misy ahy ato ñy manenty azy :-ñy laboly.-ñy basikety.-ñy volet bally. -ñy rungby. -ñy box. -ñy kingifo.-ñy karate.-ñy atlety.-Manahaky anizay ñy korsa bisikilety.